کلاسیک موسیقي ما ته وقار، ژوروالی، او روحانیت رايادوي. دا موسیقي د پېړیو زغم، د هنري مهارت او تخلیق لوړ معیار ښيي. کله چې کلاسیک موسیقي واورم، نو ذهن مې له فشارونو خلاصېږي او یو ډول آرام او سکون راځي.